Sa ihquiu. Amo quipiya nolluveh inon, inon. Amo no vili tla ihtlapouah, hay que pedo lloveh, lloveh. Tliolichopa. Cada quien lo quen quepeah, ahh lluve dunca, este, ya ninin de campa uactle para de calaquis. De mopurtuntzin. Uan oncan ya de no calihtic, pero amo ah, sa yen non.